जब में ऑरेंज कलर देखतूँ तो सबते पहेल मये मन में आनते के हमाये देश को जो झंडा है बामे रंग संतरा हटुये। और जब में और सोचतूँ तो मये मन में जो है सनी डे के बारे में आनतेय, के बऊ को कलर जो है एक दम संतरा है जंतुय जब बाये दूर ते देखतेइं तो।